Muuyuni nee ngaashi mbu wongaashingeyi unene ikulya mbi paife tatu longitha. iikulya mbyoka ya longululwa. Ano iikulya mbyoka inaayi za ando oshikulya mpa tashi zi tashiyi shuukilila mokana. ano oshikulya shina mpa sha pita pita. sha longululwa. sha kuthwa ongushu yimwe. naashono ohashi etele nee omuntu omaupyakadhi ga yooloka shiikwatelela koshikulya sho ha li iikulya ngaashi nee mbino uuna ngaashi nee paife aantu haya longo iikulya. ohayeyi longo uun- yina omagadhi ogendji. ye nenge yina osuuka odhindji. Yo nee ngaashi muuyuni mbu tuli omuna uuvu wosuuka. uuvu womagadhi mbono hawu vulu oku faalela omuntu nomeso. Ano uuna nee to li to longitha oshikulya shina omagadhi ogendji otashi ku etele omukithi gomagadhi ngono hagu kala komutima. To ka iyadha nee omuntu ena nando omutima itaagu longo we nawa nenge hagu thikamapo manga shono hashi etele omuntu uupyakadhi. Nenge natango iiikulya mbyono yina osuuka oyindji. Ngaashi nee paife iikulya mbi hatu longitha ngaashi nee muunona wetu. uunona owu hole nee iikulya mbyo yina omulyo. ano okaana oka lambamo ngaa o- osuuka. Ano uuna ke wete oshikulya shina osuuka oke wete nee osho oshikulya dhingi kuko. na oke wete kutya osho taka kala taka li. Naasho nee moku koka kwako. ohwu koko wuna uunkundi owundji Uunona ngaashi mbu wopaife womapipi nga- nga gopaife. ohawu koko wuna uunkundi owundji tawu etwa kiikulya mbyoka wa lya. Omolwa iinima oyindji mbyono ya tulwamo miikulya. Inashi fa ando nale ngaashi aantu kwali haya longitha omboga. omuntu to li ashike omboga nenge to tsu ashike uusila woye koshini eto teleke oshimbombo etamu li. Omboga ohayi kuthwa ashike mepya. tayi yogwa. tayi pakwapo. tamu li. ano kayina uunkundi owundji. kayina omagadhi. omagadhi shapo nga haga tulwamo ohaga tulwamo ashike omashona. Inashi fa andola iikulya mbi yopaife ngaashi uumbisikiti. iinima mbyoka hayi liwa kuunona. oshinima sha tulwa iinima oyindji. osha tulwa osuuka. osha tulwa shike shike. naasho nee omuntu taka ehama. ota ehama omolwa iinima mbyono oyindji ya tulwa mo